﻿washi ninya ti ɓanani mar yu ɗiga ɗuk ya ɓong wusha mandi kayushema yamba ta shimu kama ti ɗiji kuripa kaman ding bana ɓong shabi wusha a ɓanijim walla ninyam a ɓanijim kurɓe ninyam ma elanku an kurɓe ma elanku kurɓe shi wishee ar kindi ar yi ɗigam ma elanku kindi too an kurɓe ar yu digam amma wa shee ɓaniji, ɓaniji ya ɓong ninya dima ninyammo an meno ninyaa ko a minji ninyam ninyan mo ninya shir iya munin wa ti mulliano tojji nima ɗikkoa ko an shwa nin chakka ninyan mo da ɗigani kan shuran shir yuwani nin shakka ko nima forugo minee da keron washi na ne ninda munu ti shakka kam ma mullianni kama shiɓɓa no ninda kauron chakka wusha nima ɓanugo ke kama pengo kero wa shingar shuwani ni pengo karra shuani ka ne kama kam fukrocco shingar shadu wai kan muni ti an muliango kama ninya ti piran ni pengo kara baano kan ɓano muliango nima penigo ka yishi shuro kan ɓirran ti fuk shabi kan ninya ni pengo dungu kangama shingo shiɓamu kama ge ma ta ɗiani kishimo ta yiɗio shuro ti fuk shabbi ashidam ninya shir ɗiani gum ar yu parom shokan wa bat ti ɓonng minjire amman ninya ma shidam an yiɗio paro ninya mijire walla wa shir ɓanani ɓillan shin walla to ɓong lapom lashire na yagai nin muno giɗaroi aniji an lairoa ko. ﻿Ma wego an lairo dan shirri sherron paro ti fukki di medo shunu fuk shabi ta bano mo ma banigo laishire a shidam mo ta penani lashira are ɗiani ɓang ka iyani ta iyu li ku iyani mandi foori wuche ma ɓanugo she ma shiɗam an yooko parom ƙwatin ma wagee shee ta miniji she ma shiɗan pomun an watura shuran ƙwatin ma wegeji ta minji shima shidam lapomun shen cha yukushi parom cha kirigi ɓura jim ƙwatin ma wagee shi ta minji akkamu shir menamim shaɗu am ɓura ti ku nim shaɗu an yooko paro ɓajji yige go tebon ta pichire ɗojji yi ge go rongom tan mandi pidi mingire kichemo a wallam koonon minji wa shakar ɗiani ɓang ti fukrocco ni akkam yiɗio ɓura ka shabim.